Ŋ́ wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ ofuripǝ we, pɨ lée ri ama pɨ láa lɔɔ gakǝ mɨ dumurǝ wǝ. jɔkpukpuurǝ lée ri mɨ dumurǝ Kɔŋsui, láa ri mɨ dumurǝ, kɔŋyǝ mɨŋ ŋwʊ lée ri mɨ dumurǝ Pɨ lée yee nɛ?. Kɔŋyǝ ŋwʊ lóo nuŋ tuwe kɨtɨŋkǝ ŋ née ri la jwɩɩrǝ oturuu, taa wɨ láa tɛlɩɩ, na kʊŋ na kʊŋwɛɛkǝ wǝ́ nǝ́ǝ fɨ mɨ ŋ ci fɛɛ, ne keeririwǝ wɨ kpii wǝ. Jɔkpukpuurǝ, ŋɖɨ rɨle enimiyǝ yáa nyɩŋ, dumurǝǝ ŋwʊ náa nyɩŋ tuwe kɨtɨŋkǝǝ wɨ hiaŋ ŋwɨ Ŋwʊ ŋkpɛ láa lɔɔ akɛɛpǝ ofuripiipǝ mɨ ŋ wo mɨ dumurǝ Láa pɔɔlʊ atɔsɩɩsɩɩɩ, mɨ akɛɛpipǝ we pɨ lée yi wǝ Paa lǝ́ǝ tɨ mɨ ŋ ri ǝtɨnɨyǝ, paa dumurǝ wǝ́ jɔkpukpuurǝ lée ri wǝ. Cɔɔfurii ŋwɨe dumurǝ wǝ́ ŋ née ri Láa pɔɔlʊ akɛɛpipǝ we pɨ lée yi mɨ dumurǝ mɨ anʊŋkʊrɛɛye yáa tɛ rɨ eciiyǝ wǝ Ne enimiiye wǝ́ ŋ nǝ́ǝ fɨ mɨ ŋ mi ŋ yɩrɩ dumurǝ le we wɨ ya wɨ láa hiaŋ ŋwɨ wǝ.,Ŋpɨ akɛɛpǝ sa pɨ lóo pwo jɔkpukpuurǝ. cɔɔfurii kɔŋyǝ mɨ kɔŋsui Dumurǝ wǝ́ pɨ láa taa pɨle ekeerii Akɛɛpipǝ we pɨ lóo wo wɔɔ, dumurǝ wǝ́ pɨ láa lɔ pɨ. Ǝtɨnɨye pɨ lée ri wɔɔ dumurǝ wǝ́ pɨ láa taa yɨ.